Éttè-été mmi <hesitation> àtáñ íkò ánááñ, kòrò, sádé ámmò ékémáná ké ánááñ, ísèmè úsém ìwén, étán̄ íkó ánááñ. Éttèmi ásúk ámáná áli táñ íkò ánááñ sádé ágwó ibéné ányé ikimán ántiwén, imánáké k'ibibió, ímánéké k'éfik ámáná ké ánááñm, ñták ádé ánám ányé átáñ íkó ánáán, ámi mmámáná ñnikúd ñté ányé tán̄ ikò ánááñm, ásé átáñ ányé nú úkó, átáñ ásián ásián, isékék'inúá, itáná ikó ibibió, iwákáwák, itáñ ibibió itán ánáán ilián, átáñ ányé ñnété m̃été, átán̄ áyúnéém k'ùtóñm, átáñ ányé áfó kób ányúkpóhó k'úfón̄, ánúñ ákób dát étáñ ikó ánááñ, ñták ádénám ámi ñnúñ ñnikúd ná mmó etáñ étáñ ikó ánááñ ádó, ñnúñ ñkéné, ñnúñ ñkéné ñtán ikó ánááñ sádé ñnùñ ñnikúd ídém ámi kisóñ ánááñm, íkó ánááñ ánéké ánéké áném, ágwó ánáán ádé ágwó úkó